Kodi chi inachi kaaxiiti jiaa te vilúxidi nda'ayuti ja duaa xuuka'ando nda'ayuti nda'ayu vilu kaaxi luchi jiaa ku ja tee luchi xi ka'anú kati ja maku vilu luliu ti jiaa te deen kaja vilu xi akuja luchi ja ka'anixi vilu xi deenka ja vilu xi dua'a ioti deéka ja vilu di'i ja luchi.